सरकार आमचेर एक पधती घाळून एक शिस्त शिकवयता जशे की सरकारचे कायदो असा। मुन लोक जागडोना लोक एकमेकांक जीतो मारिना कारण कायदो असा जी एका मोंशां शिस्तीर हाडता।